जो चऊ हो से बोरी प्रकार के हो। जोसे मोटे चऊ बासमती चऊ और भी कोटी ही प्रकार के हो। तो चावल का ज्यादा सेवन दाल के साथ करो।